Tsy magnahy koah apoho agny io fa tsy iasanao azy io. Harifinga raike io va le hanimbatika ty fira firegnetantika.